Tanao nisy andro leroa <hesitation> n'olo mpitondra hitanao le sambon-danitra reny de nandeha zany kaofa reo tanabonabo tany zany de nisy fotoana hoe nisy planety zany afaka nijanona de nijanona tany zareo karaha hitanao hoe Ã l'aise reo karaha mipetraka ambony tany tit- taty to zareo mipetraka tambony tany karaha zany tantarandreo leroa.